إذا كان هاتفك ما يفتح جرب الخطوات هذا اول شيء تأكد ان البطارية مشفرة ثانيًا إذا كان عندك زرار صوت اضغط على زر التشغيل مع زر الصوت العالي والمنخفض في نفس الوقت إذا ما زالت المشكلة ممكن تحتاج التفكر في اعادة ضبط المصنع لكن تأكد انك الاحتياطية <hesitation> للبيانات اذا كان ممكن